ألعب كال اوف دوتي ، كال اوف دوتي أونلاين - وخصوصا الجزء الرابع، كال اوف دوتي فور - ولو هي صاغت قديمي بس طيبي ، الجزء الرابع كلش طيب - فاقعد العبا أونلاين، اكو سيرفرات اونلاين واقعد العبا